<hesitation> raha izy aminahy manôkana; tsy dia maventy lôatra satrià oh, tsy dia zava-dehibe miala amin'ny raha efa misy; satria zeigny efa sarotrô sarotrô hiherina amin'ny raha talôha; ary amin'izao ny fiainana efa nahay môramôra kokoa nohon'ny le fisian'ilay teknolojia; ka raha ohatry oe hiala amin'izey teknolojia ndraiky nomerika zey oh, de somaro sarotsarotrô